Conakim rayuwanuwun tisu gyaragyarai timanan vunahu wannashiyiyu, domin gima azatasu dahai dole rayuwanuwun dipiyata cibu timanatavunahu laigabunaka timabanata vu nahi tomidinsulokacinamai baditavunahai, conaki misu gyaruniyai miyapitacibu gyaboni tlinji sibaditlatlin conakim rayuwanatlim ditavunahi, domin lokacinatlin kome innaco kacinusu loka cinafu kwazireka to abuta sai adudunusu azirimauka, nusujimunatavu nahi innarayuwa kowoineki inna lokoci girmakwazusaika faya fara gehusai adahi, amma lokaci bafadigabu duhanba fodaiya dimau fadima daidaigwargwadonahu fakwagwar zafaika dohefapiya tacibutangan kalpu, fidigubu fadima komedukome akalpudo, to amma kwadiya dudugirma azuta saika dolefarage kalpumana dima wannakau, dole focancau rayuwaka tiwanka conakim mimanatatavunahu miya piyatacibu domin munsu giryai munyarwan sai, saidai wutliminiwun ditavunahi inna rayuwa bakalpu amma diman munu munkam munapitacibu, domin girmaka azatasai rayuwa katativawanka fakadima garnaka fapiya gya ragyara. Amma fadi gabunaka fayatavunahi amirai fakwa kimireya dikika famatsirahu fabahu saryika fabisirahoyi, to kalpuhujido jinahu tatacan yauwa amma fakwadigada fasu garnaika fakwavaragabuka disa yafai facigai e <hesitation> tsigahutsigashidi sawasawau fatlahumuna to fakwavaragabuka dimina sayafai to rayuwaka tuwanka hayi fakwafaragabuka puranhu du atsigatasai apuranhu timanakalpu yauwa, amma lokacikacinahu dihanbadi pihupuranhuta kalpu, amma fakwaturaika to fafaradawahihu kwatla faragyayafai puranhuda dawusi. Ashaadihu dikasazai jimanakalpu wanta shiyiyu conaki tangan buyaki e nadabuyau, kwadiga dugarabasimka totadimawahala ammakwa digadu laigabunaka nandanan asha adusi di kuyoyi kwaduna gyaranusika shikenan dukuyai, sabidatido puranusu rayuwakajika conakim mummatata vunuhu munatapiyatacibu dorayuwanun conaki, tindaga munyar wansai dolerayuwanu dima gwatla yauwatimabusivunahu arayu wanunu nawutliminijie conakim tijigisau agisu nunai anawutliminiwun to miyatamakim wanka, innarayuwa fawa vurkakato fadimau digisahumanan awutlimika to ra yuwakajika, conakim mupiyasatucibai mun yar wan sai.